जैसा कि अपने जाना कि अपने कहा का जावा कान ने सबसे ज्यादा जरूरी पड़े कोई भी साधन। अब अगर अपने पास कोई कोई साधन रहे हुए तो कहीं दीत्कत नहीं आवे। जैसा कि मोटर साइकल हुई, गाड़ी हुई। पर जैसा बर्साद को टाइम रहे थे वह टाइम पर ऑटोसाइकल तरीके काम नहीं आगे अब जांग नगर काड़ी रहो है तो। गाड़ी से अपने जा सका जा सका और दूसरा काम भी कर सका गाड़ी में पर हमारे समांदर के लिए जा सका। अंदर के लिए जाएगा। एक सी ज्यादा आपने बेट सकना। इस वज़े से गाड़ी बहुत ही ज्यादा कामआवे। गाड़ी को सबसे बड़ा फायदा यो भाई जो है कि अपना मैं बना कई भी दिक्कत के कहीं भी आ जा सका। दूसरी बात यह है क्यों मैं अपना गर का परिवार का साथ में आ जा सका।